تغسل التمن، تغسلو كلش مليح - ووبعدين تنقعو بماي فد ربع ساعة عشر دقايق، شوف انت بكيفك - بعدين تخلي زيت بالدست وتخلينو عالناغ -وترجع اتضيف التمن عالزيت، بس لازم ايش، تشخلو من الماي ديربالك -وتقلبو، تخليلو ملح، تخليلو ماجي، بهارات - وبعدين تخلينو عالتهدي لي حد ما يستوي